Oime mbovikatu reta, ipuu, vae, tatava, mozarella jei supe va, jare iru reta, yande yaiparavo yau esa opareve jee ngatu jae jokua